Nao navoatondraky kafe ndaty am le tragno fihinana Kafe raho le zao ra rehafiko aminy: " Azafady roa fa tsy asako aze i fa fa nao mety aminao ao fafako am ty mosoarako toy!"